أكثر شيء طريف حدث لي كان في حفلة عيد ميلاد. حاولت أرقص، لكنني تعثرت وسقطت على الأرض. الكل ضحك، وأنا ضحكت معاه. بعد شوية، قررت أواصل الرقص، وصرت أعمل حركات غريبة. في النهاية، كانت واحدة من أفضل اللحظات في الحفلة، وضحكنا عليها برشة.